<hesitation> Taloha ny sarimihetsika mampalahelo no tena fijeriko. Fa avy eo lasa mora mitomany dia aleoko amin'izao mijery sarimihetsika mampihomehy, amin'izay na tapitra ary ilay sarimihetsika dia tsy mijanona ela ilay alahelo fa miramirana eny foana satria zavatra mampihomehy ilay nojerena.